Or xdë'b ñama gane'c̲h̲ nis xbib ñama loxna sia fab tsu ñama, axta gia'l mtsi'n dzekna uloxga dzekna lë' nis sia, uloxgana tsuga sti bueld loxna idë'bugu par lë'wu xia'n limpio, c̲h̲ak mbiwu.